Hanigny tegna tiako nefa lafo be zao ai <hesitation> gâteau zao agnisany, raha ôhatra hoe gâteau le tegna tsara fanamboaragna regny zao <hesitation> anisagny tiako, de lafo be de ankoatrany gateau koa pizza le tegna tsara fagnamboarana oa fa tsy leha <hesitation> dimanjato amidimidinolo amoron-dàlagna regny fa le tegna hoe tsara fagnamboaragna, de hamburger, karazana sakafo tsara be ôhatra hoe panini sy ny tariny regny zegny hoe <hesitation> tsy le mora fa <hesitation> izy zegny ai k- misy mora fa le tegne tiako zany le lafo be tsara fanamboaragna be regny.